यि दुनिया एक गोल वा । जहाँ थि गोल दुनिया मे बहुत देश सब वा । ऊ देश सबमे सब से ज्यादा विकसित सबसे अविकसितो सब वा । जौना कि सबसे पावर फूलमे गनेला अमेरिका गनेला धनिकने प्लसमे जर्मनी होगेल, यूरोप कन्ट्री सपके । यि सब होगेल सबसे बर्का जौन जि फाइभ मे गन्नाविला । यि देश सब बहुत वर्का सब वा आ बहुत धनियो देश बा यि देश सब मे गरीब जनता लेजाबेके खातिर ऊ सब विभिन्न प्रकृया अपना के दोसर देशक नागरिक सब बोलावेला नेपाल होगेल, भारत होगेल, चाइना होगेल, फिलिपन्स होगेल, कालादेश होगेल, भुटान, श्रीलंका यि सब देश एक छुटे छुटे बा जौन यि सबके छुटे न कामो हेखेला । यि देश से नेपाल देशमे रहेवाला आदमी सब तैका कमी कमजोरी कहिकी सरकारो ओतना ठीक नखै उहे से यि देशसे दूसरा देश ने काम करेके खातिर भाल समान मगर खातिर सम्बन्धित होखेला । यि जैसे कि नेपालके वीचने नेपाल वीचने वा नेपाल बीचमा चाइना या इन्डिया भारत यी देश से सरसमान सब अविला सजिल तरीकासे जौन नेपाल वाचेला ओकिनी भरमे सामान मगावला ।